Huunde ko ɗum wiyata vacuum kilina, noon no ɗum huwirta, kañjum woni eɗum woodi electric motor, eɗum woodi panka, kañjum waylitata paŋka ɗum, to ɗum waylitii paŋka, sey ɗum yifa, to ɗum yifi, sey ɗum dibboo tuundiiji.